Alura për pulidé për pulidé 'na fnestra a tuca o ën lucernari, cualsiasi tipo, a tuca parti da l'aut, parti da l'aut, fazu cun cun ün stras, cun ün ciapapuer, cun cualsiasi coza, pöi ven-e giü bas dai muntant fin a arivé a la baze che cöie lon ch'al e cascà e voilà, la fnestra al e bele che pulìa